Do vallira watugo pade to pade mai famdini goddo. bedo wata kuje mai, ha nder pade mai hedi bawo, sai goddo wata kosde mako ha nder mai sai o fodda leggel mai ngam valla kosde mai nasta.